ndun andi fullo e nachinachi tefaindun anda fullo entare tor ndetoh hatta yawanci mbo fullo njon iri minto mi ummake <hesitation> ko ummi mi mi anda "njon njo njo nde non" en " njo njo njo nde" fadduki sarlande zaman kashe wandonjode fadduki sarlamin an ndademin andi mbo tayi nne nneddo wadi mbe saroji mudun dama kullum ngadai nai mbe do'aneddo to weti damuwa mu ndum kawai nyi'a to yi'a gazakeentare e sembe mudum ummoto yaha tefoyawobbe njaha ngabba nda ngefe amin ndofu ndun ka'ehnjahai tenoya ledde wadda sorandun ai ndun andi neddo to ndun walayahai e njodi har ma hota hakkilo mudumentare dou kaya goddoa'a wada kokari yaha ha nyun mahembe ndjn mudumtoh ndo gaskiyamin ngon kokari e majumto mbawo ndon mboah wodi do'a saroji enwane Allah wadandum barka to barka ka sai ka tokkoe neddo e wonifu sai yi'a barka kan e ka tokki ndumko lismani wadai fu